Raha ny tena malagasy dia tsy dia misy loatra ny <hesitation> tsindrin-tsakafo nentim-paharazana. Fa <hesitation> araka ny efa hitan'ny olona marobe moa dia ireny efa mahazatra ny olona aby.